<hesitation> Ma zany maloha anahy izy ko manakatra fahasambarana ke tsy mijaly tsy marigna amignahy fa anako fa anakatra fahasambarana tsy maintsy mijaly alo voalohagny satria ohatra ohatra maiky anao te ho lasa guide touristika ana anefa anao matontotro fogna anao tsy mijaly egnao mato mitontotro fogna mandende mirendra anje ino ino guide touristika ho azonao igno asa azognao ake fa nazoko anao na miketrika enao na manao rechercha igno dikany zany anao tegna mijaly saignao tsy tafadry amign'alina azona edé zany ze le raha.